Pues mëch ëch këxpë mynëyën kap, kap pën dun wa'atyë këj jue yëdun amso'o dun madyunëp nebyat jedun mjukyadañ daj may kap pëm yëdun mya min mya kawëy amso dun ya madyunëp.